صفر سل دوه سوه دری سوه څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه اوه سوه اته سوه نه سوه زر یوولس سوه دوو لس سوه دیار لس سوه څوار لس سوه پنځلس سوه شپاوس سوه